Lɔke dodoa, mí dona lɔke. Egbɔ ele ma hã be lɔke ŋutɔ tsã, ehiã tournevis. Wó yɔna nuɖe be tournevis, ye mí xe tru na boulons wó. Ne mí ɖe do ne nuya vɔa, nemi ɖe do ne ʋɔtrua, tsɔ lɔkea ɖo nu, tsɔ de emea, <hesitation> tournevis ya ye mi tsɔ na atsɔ le vissa ate ɖe ʋɔtrua ŋutsi tsaƒe do nae. Ye nana ye be tuna ɖe glia me, ɖo na appui, ɖo na nusẽ. Yema. Nuke ŋutsi wó dona lɔke ne ʋɔtru ɖoa, ameɖe me tuna xɔ nuvo oo. Exɔa, ne etuia, ʋɔtru wó dena enu. E nana <hesitation> etɔ na te nu bubu yi ne dzava ayi ɖe emea. Nu bubu yine ato go wòdó avayi ɖe emea, ye ŋutsi wó ɖo na <hesitation> lɔke ɖo. Ɖɔ na gademe. Eli ha eve. Lɔke le evo. <hesitation> agbede be gademe le vo. Agbede be gademea enyi na agbede be gademe tutu. Yea wó ple na tsɔ dona kaluba atui, ne ame bubu ɖe m'gba va to go wò dó ava ʋu mɔ o. Ye ŋutsi ye wó de na lɔke ɖo. Ye ŋutsi wó dena gademe le ʋɔtru ŋutsi ɖo. Gademe wó li hame hame. Gademe wó li hame hame. Mía tɔgbuiwó be gamea, wó tuna ɖe, eyi ne wó tua, wó ŋɔ na ʋɔtrua, ne eŋɔ ʋɔtrua, aƒui ɖe eme, aŋĩ ema, e fena ʋɔtru ŋutɔ. E fena ʋɔtru sugbɔ. Eya wó va le asi trɔ le eŋutsi fia, wó va trɔ le kpakpa be ɖe wɔm, kpoa mí tsɔ na plingo kã na nɛ. Vɔa agbede wó tsã me le ewɔm na mí nyuie ɖe tsã oo. Ne wó wɔɛ kpoa, zã ɖe kpoa, eflí ná. Kpoa ahn. Ekpɔ ɖe agbe adze tɔ be via? <laughs> ye mí dzo nɔna edzrom ɖe eŋutsi nɔna yim.